أنا غايت ما بحب الحفلات ولا شتين ولا بعرف أسوية لكن بدور رمت الناس وشوفهم مبسوطين وحسة ضحك يجيب الرايح لكن أظن ليها ناسا البعرفو ليها